Oime ko amogue reta ipuere yae imiari mimba reta ndie <hesitation> yaimba <hesitation> jare mita jare oime vi guira ndie, ayuru jae ma iñee gatu va jokua jae jaeñomai orereta rupi ore roesa <hesitation> yande ou ñanemomiari <hesitation> yande rami jae reta imiari reta vi yande rami vi